To̱o̱ ang gəbən waato ina ii nka doo ang an uni riak mii kobənaya ina n ii dookan uni n ii ina to̱o̱ yakamatasan gakpin sə gəgən geen bildim nn geen yaksa zok wessawe miirə timlən sə n bo'ok sən geen yaksa zok wessawe'en mirə timlən uni rikak mii n ii minge mina kink npu oruk billə. Bil bo rə kamtə ina sə mii sə n gak so sə geen beldimman <hesitation> zok yakne wessa we'en mirə timlən ko bənaya sə n gakpin koo n geek bone unarə páá n geek koo bo n una koo topa mire timlə pa n ii minge. nka gau ko bəna ya sə eka gau sei eka mande rieri naa kiiza miiz koo ye̱e̱deya n ko̱o̱nuz pat n ka gau waato timra mill gə gwan sam okapa so sə n ka sə n ka ko̱o̱ lo rieri nok n ii gomna kala wakateya pazzeya pat. Sə npu sonduk ina go'pandəkrə káá, npu sunduk ina gwan sam sə eske sə toske bone rən sə npu sunduk bonerə to̱o̱ a ekiki mi n iipa, miigə riak n ii minge koobənaya n ka gau in timra mill ka ka ookapa ina gwan sam sə gakpin naa go'num dəu uriyagirə te. ka, koo mariya miirə koo zəuwa miirə te'ka səi okne mii wessa we eni uni n ii minge to̱o̱ yakamata kobənaya sə nka kine ko mariya mii ma ina ka zaa okse máá. n ii ara i bokun bonek pa ina desi una kokuma riang koo una na pii uzarə pa máá n ii minge ngə n ka pe'tan n ka esa. Ka ina sam so su pise min sam so su riang an mariya mii ma n ii minge ika geene beldim wessa we'eni. uni sə nka gau soo su zok ka yagne si ika doo bonge ee leillei. bopu náá maza sam so pu ri ang az. Ko bənaya mina pu eri pa ika sundo sun náá mii. amma sə ara gwan sə n gakpin ve̱s sə ko una pa sə koo ina gwan sam sə soo ri ang sə mari ina zaa sə ina totto pusə i oksak miirə soo su. In i geekən béldim pa eni Too inénirə téka mina sundo ne ina roon oose timlə roo n pa koo topa. go'se timle roo n koo to̱pa. ko bəna ya n gak gan náá sundume koo bənaya n gakp gan náá sundume enirə. nii pa, mii n ii ina sə gwaan ko bənaya n gəəkən yaksa zok ro tim lək koo bənaya eni uni, rikak ina sam sə n gau sə kamte koo sundume pa koo una pa npu rigəttə wessa. gəgə bən bil bo essisé kúnú, bil boo sam ne̱e̱ wessawe’ kala bənaya sə n gau rieri ara bil ne̱e̱ne wessawe’ sə kala koo ɓənaya sə n gau rieri mi bo n iisik bil usukoro na ne̱e̱. Kala wakateya pazzəya pat. Sə n gau wessa rieri <hesitation> <noise>